نحنا نفضل أن يكون عندنا التحكم على ألات أفضل من التحكم بالحيوانات، الحيوانات مخلوقات لها خالق يدبرها ويسيرها وي- يمشيو لها جميع ما تشتهي وما تريد، أما الألات نحن الذين صنعناها ونحن نتحكم بها المولى عز وجل يتحكم بجميع المخلوقات لكن تلك الألات هيا من صنعنا ونحنو نعمل بها الكثير لا ننكر على المولى علمه بكل شيء.